Israele o gh'à un climma mediterraneo, tipico de regioin de còsta e de rivea, comme ghe n'é mille, e anche de introtæra, quande se va in scî monti, che ghe n'é anche lì. Do resto, lì gh'é anche un pittin de deserto, e lì penso che fasse ciù cado, ciù secco.